د عره یعني وچکالي په اړه فکر ما ته د نشتوالي، اړتیا، او د طبیعت چوپتیا یاد راولي. دا د هغه وخت نښه ده چې هر څه وچوي؛ خاوره، فصلونه، حتی احساسات. خو همداراز دا ما ته د صبر، امید، او د باران د رحمت تمه راپه یادوي. عره ښيي چې که څه هم ځمکه وچه شي، خو ژوند تل د بیا راژوندي کېدو چانس لري.